Alfombra kua jaeko mopeti <noise> toaya tuisavae jokua ikavi ñañono vaera ivire jare yandepiso iarambo aniara iroi yandeve ñapiro pisor aniara vi <hesitation> yandero piso yamonguia